Më pëlqen të ha snack të kripura si patate të skuqura o popcorn sepse janë më ngopës dhe shpesh më të shëndetshëm. Snack-ët e kripura mund të jenë të shkëlqyer për një aperitiv dhe i përshtaten mirë pijeve si birra o verë.